मि जल्दी रोटी और अचार क साथ दही खाणु पसंद करदु। दाल बची होलु त गरम करदु और खालु। सलाद या फल काटक जल्दी खाणु सही होलु। यो सब आसानी स पांच मिनट म तैयार होलु।